خوشحالي هر انسان ته جلا معنی لري. یو کس د یو وخت په خوړو خوشحاله کیږي او بل کس بیا په یو میلیون ډالرو خوشحاله کیږي، خو دا خوشحالي نه ده، بلکی د خواهش پوره کیدل دي چې ډېر لږ وخت دوام کوي. واقعي خوشحالي هغه ده چې انسان قنعات وکړي، خو دا ام- دا امکان نه لري چي یو انسان دي په بشپړه توګه خوشحاله سي. دا ناممکنه ده دا کار وسي.